Nau no nem buk alak kolos na tarau e nei na using a no po alak a ke bil ke ko kun angkuai akorong si kag selen i maus na ko kun pasal aro ve kag pukun ta, no saka punun an. No buk alak ani kolos ve tarau using ko kun pasal aro ve kag pukun using no aina pukunan na no uli buk alak ani keve bil ke.